والله يعني برأي انه الاطفال قبل جانو سعيدين وفرحانين اكثر من هسه لان جانو يكدرون بره يعني يطلعون يتفاعلون ويه الطبيعة يروحون يركضون يلعبون ويه اصدقائهم مو مثل هسه كاعدين بس بالبيت عالايبادات وعالموبايلات ما عدهم حركة حتى نسبة السمن هواية نسبة التنمر هواية هاي كلها كلها تأثر